ⴰⵏⴰⴷⵎ ⵏⴷ ⵓⴽⴰⴷⴰⵜ ⵏⴰ ⴳⴰⵜⵜⴱooⴽⵙ. ⵀⴰⴰⴽ ⵏⵓⴽⴰⵉ, ⴰⴳⴰⵜ ⴳⴰ, ⴽⵢ ⵎoⵜⵉⵏ ⴻ ⵏ ⵎⵡⴰⵣ ⵙⴰⵏⴳⵀⵜⵓ. ⴰⵏⴰⴷⵎ ⵏⴷ ⵓⴽⴰⴷⴰⵜ ⵏ ⴳⴰvⵏⴻ. ⴰⵉⵜ ⴰⵏⴷ ⵏ ⵎⵡⴰⵣ ⵍⵉⵢⴰ. ⴻⵔⴻ ⴰⵏⴰⴽ ⵍⵢⴰ ⴽⵉⵜⵓⵉcⵀⵜ ⴰⴳⴰⵜ ⵏⴰ ⴳⵉⵣⵉⴰⴰⵏ. ⴰⵏⴰⴷⵎ ⵏⴷ ⵓⴽⴰⴷⴰⵜ ⵏⴰ ⴳⵉⵣⵉⴰⴰⵏ. ⴰⵏⴰⴷⵎ ⵏⴷ ⵓⴽⴰⴷⴰⵜ ⵏⴰ ⴳⵉⵣⵉⴰⴰⵏ. ⴰⵏⴰⴷⵎ ⵏⴷ ⵓⴽⴰⴷⵉⵜ ⵏⴰ ⴳⵉⵣⵉⴰⴰⵏ.